Tanu, si vo' divintari chiù forti, ha' a usari li pisi. Inscrìviti a na palestra e fai pisi. Ddà trovi l'istrutturi ca ti dici zoccu hai a fari. Lu me cunsigghiu è chiddu di non esagerari a l'iniziu. Usa pisi nichi e poi, quannu si chiù allenatu, po' accuminciari a usari pisi chiù granni.